﻿Eibikiro ryesente <hesitation> okwe niyo orashanga abantu barabiika esente zaabo muno muno abo abaraba baretantara abashuma baramanya ngu babiika esente zaabo omuka owaabo <hesitation> abashuma baraziiba. Kandi ekindo omumabiikiro ge sente tikugira ngu barabiikamu esente kusha, abantu barabiikamu nebindi ebintu nkebihandiiko, endagaano zebibira, nibabaasa kubiikamu empapura ze- zebyobwegyese zaabo kandi nibabaasa kubiikamu ne- nebindi bintu bingi. <hesitation> amabiikiro gesente nigaheereza abantu emirimo, abantu beguzayo sente <hesitation> kandi abantu biineyo emirimo hariyo nkababazi besente, hariyo abahandiiki, hariyo abakuumi, <hesitation> hariyo abakondoozi, hariyo hariyo nka abavuzi na- na abaravuga emotoka za bank kandi harimu <hesitation> nebyooma ebirabiika sente